<hesitation> أكيد ال- التعليم مهم جدا للمجتمع <hesitation> بالتعليم يعني تزيد فرص التطور، وال- <hesitation> ومن خلال الشي هادا اللي هو التعليم <hesitation> نقدروا يعني نلقوا هلبة طرق يعني إنها نحلوا بها المشاكل اللي ممكن تواجهنا، لهذا العلم مهم جدا يعني.